Tegna misy hagniny mampabe memoara, ôhatra izy ake zegny sezama regny karagniny tsara, izy koa tiagna aharo siramamy na tsy tiagna aharo siramamy, hoagniny amizao, aveke voanjo ôhatra, voanjo igny tsy mila tsy mila karagnina fa tonga de izy manta igny no hoagniny hoe mampabe memoara, aveo amizay <hesitation> chocolat, izy kôfa matetiky zegny aminy kôfa examen'ôlo igny matetiky mpiagnatry jiaby mividividy chocolat satria malaza fa hoe chocola koa mampamisy memoara.